کرتۍ یوه دودیزه اوږده جامه ده. کمېس د نارینه‌وو لپاره ورځنی لباس دی. شلوار د بدن لاندې برخه پوښي. ساری د هندي ښځو دودیز لباس دی. چپن د ژمي لپاره کارېږي. بلېزر د رسمي مناسبتونو لپاره اغوستل کېږي. ټوپ د پښتني لباس برخه ده